اذا انا بطل خارق اكيد غاح تصيغ عندي قوة خارقة من ناحية سرعة او ذكاء هذاك الوقت غاح افكر بافكار انو احوطو من مكان معينى وما اخلينو امنعم من انو يطلعون على غيغ مكانات وبعدين اقضي عليهم ويحد ويحد او اتعامل معاهم انو اش اغيدون اش يحتاجون حتى اطيق ابعدم.